maal nam took fudedi sagale woliin nyadaa anan yedeen. nabii fudedaa nabii woan anin fudeduuf, naam kajelaa hamaa naam dadin fetuu naam lilaa dubetuu muu, naam jelataa gumii duduatii naam waanin feduu duub nabii fudede, denee sagalee halkanii wolin nyanaa, anenn malsuun barakaa issa dargedaa, duub nabian wolin nyanaa.